<hesitation> Ho anahy manokagny zany atreto aloa zany sy mbola resy lahatry aho hoe ihina aniza satria gn'hena ane mbola sy lany etoa k'ino gn'efa ihinana aniza fa raha avy e fotoa tanany zash mety sy hoisy gn'hena hoe azo lata eme biby agny zash vasha hay gn'amaly aniza ihina na sy ihina itegna.